शल्यक और हेजहॉग छन उ अपड रक्षात्रंतक का रूप मा शरीर सुरक्षा लेकी तीखा और कडा काःटो उपयोग करदा। जब भी ऊंथै खतरा महसूस हूंदू तब ऊ अपड शरीर थै गोल घेरा बणैकी शिकुड लिंदा। जेसे की जू शिकारी च वे से उ बची सको।